الحمدلله كل واحد بيعيش حياه جيدة ، اهم حاجه الواحد يرضي أنت لو راضي لو عايش في قمقم فا أنت كده تمام زي ألفل أنت راضي و مبسوط، انما واحد يكون عايش في فيلا يقولك دا حسدني و ده باصصلي و ده عملي عمل و علطول عيان و علطول مفلس ايه لي يابوي أنت أرضي ارضي و الحياه هتبقي زي ألفل